Karazana <hesitation> satrokako a: <hesitation> managna satroka gebageba zaho rehefa andro mafana igny zaho an magnano ananjy, de satroka ba an andro ririgniny zaho rehefa mangatsiatsiaka igny de efa pinatako satroka bako, de kaskety an ataoko koà rehefa mafana i andro indrindra indrindra zaho rehefa mikraosy magnano sport.